بیلجیم فوڈ کلچر کے لیے یورپ میں سب سے زیادہ فیمس ہے۔ سب سے پہلے بیلجیم ویفلز دنیا بھر میں پاپولر ہے، کرسپی، فلفی، کریم، فروٹس یا چاکلیٹ کے ساتھ سرو کرتے، بہت زبردست رہتا۔ پھر آتی بیلجین چاکلیٹ، یہ تو سب کو معلوم، جو ورلڈ کلاس ہے اور ہر سِٹی میں چاکلیٹ شاپس پہ مل جاتی۔ سٹریٹ فوڈ کی بات کرے تو فرائز، فرٹیز وِدھ مایو بیلجیم کا نیشنل اسنیک ہے۔ اور وہ <hesitation> لوگ کلیم کرتے کہ فرائز ان لوگوں نے انوینٹ کئے، نہ کہ فرانس نے۔ سی فوڈ بھی امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی مول فرٹیز، مول فرٹیز جو ایک آئیکونک بیلجین ڈِش ہے۔ میٹ لوورز کے لیے سٹو فلیس، بیئر اور فرائز؛ بیف سٹو بہت پسند کرتے ان لوگاں، وہاں پہ یوزیلی فرائز کے ساتھ پیش کرتے۔ اور سب کے اوپر، بیلجیم اپنی بیئرز کے لیے ورلڈ فیمس ہے، ہنڈرٹ آف یونیک ویرائٹیز، جو ان کے کھانے کے ساتھ پرفیکٹلی پیر ہوتی۔ سِمپل ورڈ میں بیلجیم فوڈ: سویٹ ٹریٹس، کرسپی فرائز، ہارٹی سٹووز اور ورلڈ کلاس بیئر۔